Yʉji tʉwan tʉwan tzʉcpa ca tʉwanje ca tʉn sʉŋ como tʉwan wʉtpa caji ca ca tʉwan templo tʉwan nʉcspa ye veinticuatro tʉwan tzʉcpa ya tʉwan cap cʉpi tucpa cʉpi tucam todo tʉwan nitanʉyam todo cap ca sʉŋ ca veinticuatro de dicimbre, treinta, treinta y uno de dicembre hasta ca añu hʉy pʉctzʉŋʉypap jama ca hora tʉwan tucuy tzʉcpa y yuji tʉgay ca veinticuatro ca tzuji tʉwan tzʉcpa ca atol cap ca hermana tʉgais hʉy tzʉcpa cap tʉwan ucpa paŋ jeeŋ tʉn tejiajpa caji hasta <hesitation> siete ca tzuji hasta ya tzujiam tʉwan nʉcspaam tʉwan tʉkjʉ yeypʉ caypʉ ya ca jʉypit ca ca mero dia de ca de ca sʉn'am de ca veinticinco ya tʉwan tejiajpam caji ca tʉwan tʉwan tʉwan masaŋ tʉkjʉ para que tʉwan caji todo teji ajpa ya hasta ca yechpa ca sʉŋ mero ca Ca ultimu ca hora shi caji cap todo yechsucpaam gente caji yacasucpa ca wacas hʉy yacasucpa hasta de tujtaan wacas hʉ yacasucpa algu cap hʉy yacasucpa ca wacas cap tʉwan jʉjtzʉcpa todo tʉwan tʉwan wʉcpa tʉwan shis wʉcpa y a yʉmaytʉgay cap hʉy sʉspa para ca jama hʉy cuga tʉwan cʉspa todo ca gente tʉgay cap cʉsʉypa yʉmaytʉgay unetʉg todo cap cʉsʉypa todo cap hʉy <hesitation> adios cap ca <hesitation> mero cay hʉy jamajʉ ca ca mero hʉy tucuy tzʉcpap dia ca hora ca yʉmaytʉg cap hʉy preparatzʉcpam ca cʉshi para que cap tʉwan cʉspa ajqueta capʉ dia ya ca primero ca enero ca añu pʉctzʉŋpap jama ya cap todo tʉwan tʉwan cʉsʉyam todo tʉwan <hesitation> tejiajwam caji tʉwan tucuytzʉcpa tʉwan nʉcspam tʉwan tʉkjʉ yeypʉ caypʉ tʉwan tejiajpaam casa tʉwan tʉn tzʉcpa como tʉwan wa nʉcsaam caja ca ca este calle tʉn wa tʉgam ca ucpapʉtʉgay aŋjʉ pʉj tʉwan casa teji'ajpa pe ca ucpapʉtʉgais ca cumcuy hʉy tzʉcpapʉ cap ca hʉy Cay sʉŋ cap hʉy tzʉcsucpa cay <hesitation> cʉshi tzʉcsucpa nete cap cʉshʉysucpa cap ugʉysucpa cap ca hʉy hʉy dios nʉmpa tesaasucʉ cap como capʉtʉg caa'sa tzagʉmʉ desde ca peca tiempu nʉmsucʉ que cay dios cap capʉ tzʉshi ajpa hʉy yac mʉŋsucpa cay dios cap tejiasucpa caji cap ca gente tʉgay pe cap ucsʉyshucpa, mʉcʉyshucpa cap hasta ca ca añu ca capʉ jʉme amintʉ pʉctzʉŋʉypapʉ cappʉ este hʉy tzʉcsuquetpa cay sʉŋ ca hora shi cap ya sʉŋ asucpaam ca hora shi cap ucscpaam cap sʉŋ pʉsucpa ca'sa ca pit capʉtʉgais hʉy tzʉcpa cay sʉŋ pe tʉwan wa tʉgam caji como tʉwan wa tʉwan nʉcsam cay tzʉcsucpapʉ capʉtʉga hʉyje tʉwan ya eyajaam pero tʉwan ne tʉn aŋitpa capʉ este de tʉwan tzʉcʉ ca tʉwanje ca tʉwan sʉŋ yechpa caputʉgay todo tine que tʉwan yacʉsʉyʉ tʉwan chipa lo que tʉwan tʉn cʉspa nete ca'sa ca pi tʉwan tejiajpa caji porque tʉwan a tʉgam capʉ tʉgayjʉ pero capʉtʉg cap yechsucpa tʉwan wa tʉwan nʉnja yacti <hesitation> yechsucpa tʉwan net mʉypa porque ca jentetʉg yechpa para que wat ucsucaam Como tʉwan algu caji ca tʉwan masaŋ tʉkjʉ pʉj cap algu tʉwan yechpaam todo ca yʉmaytʉgay jatetʉgay unetʉgay pʉj tʉwan algu ajwaam caji tʉwan tejiajpaam pʉj tʉwan mas mʉypa porque tʉwan shi wa nʉcsam ca calle tʉwan wʉtʉ yei yʉpʉ yʉpʉ este ye yec tʉnijejpap yeni jejpap este tiempu tʉgay yʉp algu wat bien'am porque cosa ucʉnʉmpa y wat solamente te ʉʉjʉ todo ʉnipʉjaypaam te jalʉŋtʉgay y pictzaŋ tep wa tʉwan tʉjam tesapʉ tʉwan tʉwan nʉcspam eyajʉit como te gentetʉgay tep hʉy tʉjʉsucpa ca ʉʉjʉ tep hʉy ucsucpa ca ʉʉjʉ pe tʉwan watcaja tʉwan todo caji tʉwan todo yʉmaytʉgay tʉwan todo caji wʉtpaam caji tʉwan tejiajpaam y tʉwan pʉj tesa yechpa wat naj yʉ yʉpʉ este sʉŋ ye yec minpapʉ wat naj yʉpʉ tʉwan tʉn aŋitpa net tʉwanje tʉwan sʉn tʉwan tzʉcpa yec yʉ veintiuno de yʉpʉ este yʉpʉ diajʉ yʉp minpa Ca este jalʉntʉg ca eyajʉpʉtʉgay nete tʉwan aŋitpa tumʉ dia de sʉŋ cap caji donde tʉwan tejiajwʉn pʉj tʉwan net tʉwan tzʉcpa tʉwan cʉshi tʉwan tʉwan mechpa shi tʉwan yacajpa wacas tʉwan wacas cʉspa capʉ dia caji y tʉwan pʉj tʉwan ne ca tʉwan sʉŋ cap tʉwan tzʉcpa yechpa hʉy hʉyʉ hʉyʉ cuando tesa tʉwan pensachʉcpa de tʉwan celebrachʉcpa <hesitation> tʉwan sʉŋ tʉwan tzʉcpa y wat naj ca este ucpapʉtʉgay hʉy tzʉcʉ tʉwan net tʉwan tzʉcpa ca tʉwan sʉŋ porque ca'sa cap tʉwan tzʉcpaam y tʉwan ne tejiajpam mas mas tʉwan mʉypa porque tʉwan cʉsʉypa cʉsʉytucpa tʉwan tʉwan nʉcspaam tʉwan tʉkjʉ yeyʉ caypʉ tʉwan wa nʉcsam eyajʉ tʉwan tʉwan tʉkjʉ nʉcspam tʉn ʉcjejwʉ ya pʉ tʉwan ni ca tʉwan familiatʉgay pʉj cap yamam hʉy penatzʉcuy wa nʉjʉ que capp wat minʉ juc tʉgʉyʉ tʉwan nʉcspam aŋtene tʉkjʉ ca'sa cap tʉwan tejiajwʉ nʉmpa tʉwan que tʉwan mas mʉypa porque ese tʉwan wat michʉmaam tʉwan wʉtʉ